हाव जोर फ्रान्स भावपाक वोइतलो जाल्यार हाव पोईली फूई भावपाक मेवता ती जानकरी मेवतालो। हाव पोईली आपले सगळे कोपडे सूटकासिन घालतलो। आणि फोन, चार्जर पण घेतलो आणि माजो इष्ट सुनो टेक हुवीं बिन फ्रान्स भावपाक वोर्तालो।